Aminay agny ka, e Vangaindrano, da mandrosondroso kidikidy anao, da avy Farafangana, da mandroso kidikidy anao da avy e Vohipeno, avy e Vondrozo, avy a Manakara, zay vo avy a Mananzary, zay aby tagna aminay agny, tagna kidy moa zany sy ho zakaiko aminareo fa da sy ho lalanareo fa izy sy mainsy misy hoe tanambao izay tany andehananao aminay agny sy mainsy misy tanambao.